باش دير حساب إلكتروني شخصي لازم تروح لأحد المواقع كيما جيمايل ولا كيما ميكروصوفت هوتمايل تدخل تكتب إنشاء حساب إلكتروني تعطيلك واجهة تعمر المعلومات تاعك الاسم اللقب تاريخ الإزدياد و تختار اسم البريد الالكترونية تاعك و دير كلمة السر و تقبل القوانين العامة تاع هداك السيت و دير اوكي يبعثلك ايمايل فهذاك الايمايل تاعك تتأكد من هذاك الايمايل و راك عندك حساب إلكتروني جديد.